Firigoo mu sumuyaandirilaŋo le ti. ka jio sumuyaandi le moolu ka a miŋ, aniŋ fanaŋ niŋ a be i bulu, i ka domoroolu saŋ noo le miŋ i ye a loŋ ne i te a mara noo la fo lookuŋ walla tili fula, wala tili saba i ye a ke a kono a ye tara jee a maŋ tiňaa <noise>